I ka a fo doo ye banbaŋ kanjalamee, wo ka, wo ka kasa le, banbaŋ kanjalamee a ka tara wuloo le kono, wo ka sunkaŋ ne, wo fanaŋ ka sunkaŋ ne, haa nŋa wolu loŋ ne.